Kertokaa nyt siitä kun te olette ollut siellä Venäjän armeijassa
mitähän se nyt oli se alkuvuosi sehän se kello kahdeksan silloin kesällä niin pääsi irti - että se oli siellä - yhdeksänkymmentäkahdeksan se oli silloin syksyllä viimeisen kerran Oulaisissa kun oltiin
no minkälaista siellä oli siellä
niin kauan se oli aina se alkuun oli kuusi viikkoa ensi keväänä ja toista sitten neljä viikkoa ja sitten kolmantena kaksi viikkoa joka oli se kertaharjoitusta joo että se oli aina kesällä siinä Oulaisissa pitihän siellä kolmena kesänä käydä pehtelemässä se oli kovaa urakkaa niin lyhyet ne reserviajat kun ne oli silti kun ennen piti olla joka ei ollut kansakoulun käynyt niin kolme vuotta Oulun kasarmilla mutta joka kaksi vuotta oli eli kaksi vuotta vain oli niin joka oli kansakoulun käynyt että se teki jo yhden vuoden eron mutta sitten niin se oli toisenlaista tuo arvannosto oli niin ne syynättiin siellä sitten heti aina mikä oli kelvollinen mikä ei että sitten niin montako tuli kelvolliseksi syynättyä niin monta numerolappua sitten purkkiin pantiin aina että se ei tiennyt yhtään sitten sieltä kun otti mikä sattui minäkin olisin joutunut ratsuväkeen joo vaan minulle tuli kahdeskymmenes numero ja ne oli minulla tallella kun lähdin Amerikkaan mutta ne sillä aikaa hävinnyt ne numerot oli niin niin meitä oli Kalajoen poikiakin yli kaksikymmentä tietää kun minullekin kahdeskymmenes numero sattui niin toiset oli vesissä silmin kun joutui kolmeksi vuodeksi ja toiset pääsi helpommasti raakit piti olla siellä sivussa katsomassa jotka ei kelvannut joo huonoksihan niiden maine meni niin joo se oli kovaa urakkaa sitten ensi keväänä piti jouduttaa opintoja sitten jo niin kun tuli isompi sotaherra tarkasti ja venäjäksi komennettiin se oli ensimmäinen komentosana kun riviin pantiin että raviis naprava joo siitä se alkoi sitten sitten rupesi aliupseerit huutamaan pielaita käännöksiä tekemään jalkatemppuja joo no kun se piti ehättää sitten saada opetetuksi jo jonkun verran tuli isompi sotaherra sitten niin venäjäksi komennettiin sitten taas että niin rivit suora ralaviis ja sitten äkkiä mirnaa eteen kääntyä ja olla sitten niin kuin pölkky kun ne herra kulki siitä sitten tarkasti ja seurata silmiin sitten sitä niin kauan kuin se sivu meni joo kovaahan se kuri oli joo vaan enhän siitä välittänyt silloin aikana niin se oli se sama niin no siellä piti sitten kaikenlaista tämä oli tämä joka nyt pappilassa on ollut arentimiehenä sen veli Janne-niminen tuommoinen suuri mies oli no siellä kävi sitten tämä - Suomen pää-äijän - apulainen Procopé sitten tarkastamassa jo silloin keskikesänä no sitten tällättiin sen Laitalan Jannen olkapäälle neljännen plutoonan niitä pienempiä miehiä ja sille sinelli sitten päälle sehän oli kauhea rivin päässä kun - kyllä sitä nauratti sitä isoa herraa että niin onpa pitkä mies no sitten oli taas kaikkein pienimmäinen oli siellä oliko se siinä rinnalla sitten niin näkyvissä että miten se putoaa äkkiä joo niitähän oli hyvinkin matalia niin jotka kelpasi neljänteen plutoonaan joo se siellä kävi useampikin noin tarkastamassa kesällä että niin se torvi soi aamulla sitten jo siellä kuuden aikoina niin ylös mutta se toisinaan sitten niin yösydännä tuli minä muistan Oulun pataljoonan everstikin tuli sitten sinne vaan me tiesimme illalla että se oli tullut asemalle oltiin varalla no torvi puhalsi sitten jo siellä kolmen aikana että piti olla äkkiä - että se oli mies joka oli ensin kentällä ja - vaikka ei se ollut luvallista kiväärit siepattiin pedille jo viereen valmiiksi ja puettiin jo että niin se piti olla heti niin kuin pyssystä siellä kentällä ja - että niin nyt vihollinen tuli että pitää olla täysivalmis signaalit soi no siellä oli leikkisotia sitten piti olla niin oli hurstihousut oli sitten oli ja siellä sitten hyppyytettiin menemään sinne Matkanevalle päin niin siellä oli vetelä nevakin välillä senkin yli piti päästä ja se oli mukava siinä sitten kun niin toisia kaatui siellä nevassa ja se kivääri meni päätään myöten nevaan että sieltä saivat krookkia sitä ylös sieltä niin kyllä oli rapakossa housutkin sitten niin tietäähän sen hurstihousut sehän otti niihin hirveästi niin kaukana siellä hyppyyttivät metsissä sitten muka ja se oli olevana vihollinen siellä piti ampua ja minä muistan kerrankin niin semmoisilla löysillä ammuttiin aina niitä yhteislaukauksia oli mustalaisia tulossa sieltä ylhäältäpäin sitten siellä tiellä ja sieltä isolta kentältä sitten jo niin ruvettiin ampumaan heti saa sanoa niin kuin hyökkäyksessä ja mustalaisen hevonen säikähtänyt sitten ja lykännyt takaperin ojaan ja mustalaiset siunaa ne tulleet sitten siihen aseman tykö kun pääsivät että niin että meni kuulia että vinkui aivan heidän sivu vaikka eihän niissä ollut kuin jotakin talia sisällä vain että niin löysiä että niitä piti olla kaikki muka niin kuin järjestyksessä silti vaan sitten taas oikein kun piti ampua niin ne oli kovat kuulat sitten niin kuin tauluihin sinne kauas minä en ole käynyt Oulaisissa sitten myöten niin siitä on aikaa se oli yhdeksänkymmentä yhdeksän kun minä menin lähdin sitten ja heti silloin keväällä Amerikkaan syksyllä silloin viime kesänä viime reissulla olin niin se oli justiin silloin Bobrikovin aikana oli niin huhut kävi että niin määrätään Suomen pojatkin niin Japaniin sotaan ja meitä oli Hangossa niin yhdeksänsataa poikaa jotka oli kaikki koulattu että jos se Bobrikov justiin olisi pitänyt viedä senaatin pöydälle määräkirjeen että Suomen pojat määrätään kanssa sinne Japaniin sotaan pakoon Amerikkaan hetihän sen niin nämähän ne nyt jo olisi ollut aina ensiluokkaisia joka sotaan kyllä ne oli ihmeissään Hangossa herrat sitten niin ne aivan ruotsia siellä puhuivat mitä mehän olimme kuin aivan villejä siellä ne tohtineet siellä paljon käsiksi tulla missään niin siellä piti odottaa mihin ne mahtui sitten että pieniä nämä Suomen laivatkin että niin meitä kolmessa laivassa meni sitten Englantiin yli että niin sieltä sitten yli Englannin maan vietiin ja siellä vasta oli sitten Liverpoolissa että siinä pääsi sitten niin merilaivoihin

no tältä reissultako te lähditte sinne Amerikkaan sitten
niin aivan sen vuoksi niin kuin pakoon kaikkihan ne lähti hyppyyn tiesihän sen vissiin japanilainen niin se oli hyvä ampumaan sinnehän sitä olisi jäänyt oudot maisemat kaikki niitä makasi siellä risukoissa sitten piilossa niin mennä sinne kylpemättä saunaan joo joo sehän sitten niin se pani kanssa Schaumanin poika niin posautti ennen kuin se ennätti viedä papereita pöydällekään niin minähän olin Amerikassa jo silloin kun niin tuli tieto että niin se on

no mitä te teitte siellä Amerikassa
niin kauan
ja mitä te teitte siellä
kaivannoissa aivan maan alla ja minä olen käynyt tuolla ylempänä noita pilvikerroksiakin siellä Nevadassa missä ne amerikkalainen ampuu nyt näitä -- ilmasuuntaajia saa sanoa miten sanoisi niin minä siellä Amerikassakin kävin sitten siellä Etelä-Nevadassa niin olin siellä kanssa kaivannoissa niin paljon ylempänä noita pilvikerroksia se oli täältä Keihäsojan rannalta Meinolan Mikon poika oli siellä kanssa niin se oli hirveänä kun minä sanoin että pitäisi käydä tuolla että sieltä näkyy kiikariin niin valkea lippu liehuu siellä että on siellä joku käynyt että käydään se siunaili että niin ei sinne ole mukava mennä kuolee välille ensin kahdesti sitten oli lauantaiaamu niin minä sanoin että nyt lähdetään minä pöytäpiialle sanoin että panna lunssia följyyn että pojat lähtee tuonne pilvien yläpuolelle ja niin lähdettiin neljä tiimaa meiltä meni ennen kuin me olimme siellä nokassa joo mutta siellä oli sitten se keppi pystössä ja siinä oli lappu englannin kielellä että joka ihminen joka käy niin kirjoittaa siihen nimensä ja kivi päälle eihän siellä sada koskaan mutta kovat tuulet niin siinä oli neljä lappua oli siinä kepin juurella kiven alla aina niin että löytää painokivet että ei lappu lähde lentoon joo niin tehtiin ja sitten kun lähdettiin alaspäin niin tuntui että kuin olisi ollut kuin kurjen siivet olisi saanut sinne kaupunkiin seilata vain - aina vain helpotti kun tuli alaspäin kyllä ne kirosi toiset suomalaiset sanoivat että kyllä on hulluja että kun lähdetään tuonnekin ilman muuta minä olen kaikissa pitää käydä joo mitäs eihän minä silloin aikanakaan vielä niin eihän täällä nyt ole Kalajoella yhtään joka minun jäljet kulkisi niin kuin ne ennen oli kovana olleet että minä tämän entisen kirkon tornin nokassa olen silloin alkuvuosina päällään seisonut miten siellä seisoi joka oli niin teräväpiikkinen oli että ei variskaan kyennyt istumaan miten siinä päällään olisi seisonut että minä niin monesti jo maalasinkin sen entisen kirkon tornia kun tuuli repi peltejä niin ne piti käydä aina korjaamassa että niin eihän se yhtään minua pelottanut minulla oli omat värkit ja sitten vain tuommoinen laudanpalanen oli joka oli tässä pola johon veti plokeilla itseään kun lukki sai kulkea miten vain että ei siinä mitään ollut eihän täällä Kalajoella ole yhtään saa sanoa joka minun jäljet voisi kulkea niin maan syvyyksissä ja tuolla ilmassa niin eihän ne nuo lentokoneetkaan käy tavalliset kun ne on justiin tuossa pilvien jamassa se muuttuu tuo ilmakerros sitten heti niin sitä on sitä kosteutta sitten niin kylmyyttä siellä jos

no mitä te louhitte sieltä Amerikassa siellä kaivannoissa
se oli tämä oli sen kuusi vuotta olin niin aivan puhdasta terästä oli että siihen ei saanut reikääkään muuta kuin dynamiitin kanssa mäikätä niin aivan puhdasta terästä se oli niin kovat hommathan niissä on niin tuli taas sitten semmoisissa toisissa jossa on rikkaampaa niin kuin - sanotaan kullansekaista ja hopeaa niin niissä on helpompi homma sitten masiinassa se on pehmeämpi se kivi kaikin päin niin että se ei rasita niin se on aina kovempi työ mitä halvempi tavara lähtee niin sitä pitää enempi saada aina
no kiertelittekö te noin ympäri sitä Amerikkaa
ei minä paljon kiertänyt silti minä suoraan tulin sinne Utahin valtioon siellä oli tuttu päiväkapteeni minulla niin siellähän minä pääsin heti töihin vaan minä sitten silloin keväällä niin tuli yksi täältä Rahjankylästä sanottiin Paakin Erkiksi se oli kanssa siellä samassa kaivannossa no se tuli sitten siinä oli se - Salsleetin hieno kaupunki joka on Amerikan hienoimpia mitä onkaan siellä että siitä oli dollarikyyti sitten sille vuoriston laitaan missä minä olin siellä kaivannossa niin niin minun otti sitten oikeaan jalkaan reumatismi että niin minun piti lähteä sitten siinä oli kaupungille tuli niin kymmenen sentin kyyti oli sitten sähkövaunussa kuumalle lähteelle ja minä parisen viikkoa siellä kaupungilla melkein olin ja sekin oli lähtenyt sitten eukkoineen ja se sitten pakottaa minua sitten sinne Tolapo-niminen paikka siellä Nevadassa että siellä on hänen suoveri että se kirjoitti että tulla sinne no minähän lähdin sitten ja vaan se että niin ne eikähän ei ollut oikein ne oli epäterveellisiä ne kaivannot sitten niitä nikkeliä ja mitä hänessä oli seassa kaivettiin niin se oli se puro mikä lähti sitten kun reikää porasi niin lasinsekaista että siellä ei oikeastaan - saanut olla kuuta kuukautta enempää eli se särki sisukset meni keuhkoihin siellähän kuoli niitä jotka oli nooleja noin olemaan semmoisia ikämiehiä aivan siihen keuhkotulehdukseen se söi - lasityrsti sitten niin niin kun minulla tässä kuivettui nuo pappilan ahteella tuonut syreenitkin aivan tuon tiesuolan vuoksi ja näyttää nuo isot kuusetkin että haittaa jo aivan että se on vähän myrkyllistä tässä on pitkin tienvarsina kun ne tuossa kaatoi nuo ensimmäiset isot puut lähempää tietä että jäänyt muuta kuin nuo isot kannot jäljille niin minä pappilan ahteelta sitten toin nuo syreenit ja ne toissa keväänä niin ne kukki hirveästi no viime kesänä ne jo kuivettui ei tullut - mihinkään nyt ei ole tyttö antanut niitä hakata poiskaan jotta - tuossa on sitten ulkolaisia puita kuusia jotka on tuolla poika oli Santaholmilla noita istuttanut monta kymmentä ja se toi sitten tuohon seitsemän kappaletta yksi niissä tuo päähimmäinen niin poltti se tuo tiepöly niin toiset siinä näkyy lähteneen
no mitäs te muulloin teitte kun te ette ole voinut siellä kaivoksessa olla aina kuin kuusi kuukautta kerrallaan
niin minähän sieltä tulin sitten tänne Piuti Montanan valtioon takaisin - ja siellä minä olin minä puoli vuotta siellä vaan siellä oli sitten kun ne - vanhoja kaivantoja ne oli niin epävarmoja kun hiiren fälliä että milloin ne laukeaa ja kauheat montut näin timprattu siellä niin se räjähti koko paska toisinaan läjään ja siellä syrjissä kun siellä oli sitten kaivanaalit poraamassa reikiä ja kun meni sitten ampumaan niin ne voi mennä koko läjään koko kauhea kuin kirkon sisus niin joka oli niin kuin tikuista ladottu vain niin siihen piti aina panna se timpraus kun siihen tuli sen sijan sivuun niin sieltä minä lähdin sitten tänne niin minä jo kylläännyin niihin niin siellä kun oli semmoisia kaivantoja siellä Piutin kaivoksilla että tuli sitä kuparivettä joka raudankin syö aivan kupariksi niin hienoksi hiedaksi aivan sitä rupesi tippumaan niskaan katosta niin se ottaa semmoiset rakot sitten ja ne on kipeitä se menee aivan syö semmoisen kuparinaulan sitten aivan menemään kuinka syvälle ja eihän niissä semmoisissa oikein viitsi olla muuta kuin semmoinen jonka on pakko olla

no te ette ollut yhtään metsätöissä siellä Amerikassa
niin mitä tein
metsätöissä
ei minä ollut ei minä ollut siellä piti - jaa olinhan minä puolitoista kun niin kun se oli sillä lailla niin se topattiin kesäksi se Soutalin kaivanto missä minä olin kuusi vuotta alkuun ja niin tehtiin niitä korjauksia sitten maan päällä ja niin toisin että silloin minä olin niin kuin toista kuukautta siellä siellä Tauvertin myllykomppanian kämpillä että ne oli sen kaupungin missä joka oli siinä lähinnä niin se Soutali niin se oli erillään se kaivantopaikka niin tuli silloin jouluaattopäivinä kirja minulle että niin tulla että kaivanto pannaan käyntiin heti uudenvuoden jälkeen velimieheltä tuli kirja että kävi ne maanpäälliset kapteenit heillä että kysyi missä minä olen no kun minä olin ammuspäänä siinä jo minulla ollut kuin kolmisen vuotta niin heti nostettiin sille viralle vain pois masiinasta että se on jo niin kuin siitä sitten paasiksi pannaan jo ja ne aina ilvehtivät siellä oli kaksi minun veljeä toista että se on kauan kun minä on kapteeni että niin ne sillä on niin hyvät kirjat siellä minun piti tehdä niitä urotöitäkin niin se oli semmoinen johon se oori syydetään tuolta ylhäältä tuleen niin kuin tuommoiseen kaivoon että se näillä propeilla pitää täältä lähetetään niistä tehdään niin kuin kaivonpuite se tuolta aina ylhäältä menee joutokivellä ja syydetään sinne kaivoon ja täällä rautatiet kulkee sitten tulee - aina sadan jalan välimatkoilla siellä rautavaunuihin otetaan se törtti sitten niin noh sehän toppasikin tuolla jo kun yli neljänkymmenen jalan korkeudella ja pikkuisen noin mutkaa teki se syytti siellä ja tuommoinen teräs laakakivi pisti sinne propsien väliin eihän se tullut ne kaksi päivää voovasivat sitä auki ja öitä paasi tuli sitten minä olin velimiehellä niin kuin poripoikana pitää olla sen hälppärin aina sitten sen runnarin jäljissä - että mitä sille tehdään syytille kun ei saa törtti runnata minäkin katsoin siitä reiästä sitten sinne kun ne oli lujat rautaiset ne huulet täällä mistä se vaunuihin laskee se siellä on suuriakin nostammoisia niitä teräskiviä katsoin siitä niin minä vain arvelin velimiehelle että olisi joku nelituumainen naula niin pianhan tuo olisi auki että niin minä kiipeäisin altapäin sinne ja oli justiin puoliselle lähtö niin se paasi sitten kysyi eihän se ymmärtänyt meidän puhetta jotta mitä se tuo veli niin se velimies arveli että ei hän ymmärrä että se oli joitakin nelituumaisia nauloja vailla että niin no se oli pää-äijä sitten siellä kaivannon päällä hädässä sitten ollut jotta niin kun ne koetti sitä päältä ja alta ampua ei se tiennyt mitään no se supi oli sitten kysynyt joko - velisyyppi on auki ne oli sanonut että niin ei ole eikä mitään meinaa se oli sanonut jotta se Feten velimies sanoi että kun olisi joku nelituumainen naula niin no se oli sanonut supi että niin ei he ymmärrä ne suomalaiset vanhan maan pojat ne on viisaampia kuin he että olettehan te tullut näkemään että niin ne hevosenkin ottaa semmoisesta syytistä niillä omilla vehkeillään että niin lujat köydet on vain ja niin ne pelaa sen ylös ei siinä mitään ole että no äijä tulee sitten - puoliselta alle ja se tuo minulle ne naulat minä sanoin no joo minä muuta kuin tein vain heti tulilankaa tuommoisen kuuden jalan mittaisen ja siihenhän dynamiittipötkylän sekoitin ja sidoin lujasti kiinni vain ja pään halkaisin auki ja dynamiittia vähän väliin ei muuta kuin lähdin kiipeämään alta ylös sinne ja se oli justiin niin kuin tällätty niin minun käsi meni sieltä sen laakakiven päälle ylettyi noin no minulla oli joku neljä pötkylää dynamiittia povessa syydin menemään äkkiä sinne vain ja tulin vähän alemmas ja pistin narun päähän valkean ja tulin alas ja karjaisin että vaunu alle sanon minä kun se putosi sieltä päällä kun kauhea läjä lapiomiehet syytänyt sitten niin se piti eri ryskeen kun se tuli sitten no minun piti heti sitten ylös sanoi että siellä on tyhjä keitsi odottaa että että siellä supi odottaa sitten offiisin portaalla kyllä minä jo käsitin sen verran että supi seisoo siellä niin minä muuta kuin lakkia pyöräytin ja mennä kotiin kotiin no kolme päiväähän minulle annettiin siitä yliaikaa sitten kyllä ne oli toiset suomalaiset sadattanut että kyllä he ei olisi lähtenyt millään - ne kovan oortestin antoi ylös että ei siellä saa masiinat eikä mikä liikettä olla että mies menee syyttiin kyllä sieltä kivet tulikin minä panin kanssa sitä hönkää heti että niin ne lähti velimies tuli sitten kotiin kotiinhan minä lähdin kun se supi - viittoi että mennä raihaussiin pesemään itseänsä vain ja ne luuli siellä sitten lukeisilla kun minä tulin jotta että minä olen loukkautunut kun niin heti puoliselta ja sitten ne oli hädässä toiset - että kuinkahan paljon se supi antoi sille aikaa joo päiviä joo no rahaahan sinnekin mennään hakemaan niin samahan se on miten sen sai sillä väliä ollut niin
no oliko teillä muuta tuommoisia tapauksia että
niin minulla olihan minulla sitten se on paljon korkeampi kuin tuo Santaholman sahan torni oli kevätpäivä nostettiin aina puoliselle maan päälle siellä kentällä maattiin sitten siinä tuli jupakka sitten niin että ei ole yhtään miestä joka tohtisi tornin nokkaan kiivetä siinä oli niitä meidänkyläläisiä tuolta Hannilan Leonardiksi sanottiin ja Lapinojan Kustu Tyngältä oli ja monta muuta ja ne sanoi heti että tässä joukossakin on joka menee ja se Leonard pisti sitten vain käpälänsä ja sanoi että kymppi taala vetoa sieltä oli heti käsi suorana ja ei muuta kuin minun piti lähteä että se oli likellä siinä niin ne kaivantokompurat vain riisuin jalasta ja lähdin ja kiipesin siinä oli yläpuolelle teksit vuorattu alkuun ja niin kiipesin sinne nokkaan ja istuin siellä tornin nokassa sitten ja huusin sieltä sitten alas että ja kuinka ylös sanoi Fiikerpoorin renki kun nousi tallin katolle seisomaan pyhäaamuna kun ruotsalainen muori asunut tuossa Palinin Jussin paikalla se oli aina huutanut portaalta kun se oli kesällä tallin ylisellä maannut se Juha-niminen renki ja Juha ja Juha noussut ylös päässyt on sen verran osasi suomea -
muistatteko te kun täällä Kalajoella oli se Piekon Aukko
Piekko-Aukko joo sehän oli se Piekko-Aukko hyvin tuttu minulle tässä kotona kun oli ennen aikoina se tervauuni täällä Rahjankylän - puolipäässä niin lähellä siellä Siiponperää niin kun ne nämä metsäsarat menee lähelle Siiponjokea toiset sarat menee ylempänä jokeen asti ja niin toisetkin se oli usein se Piekko-Aukko sitten yösydäntä aina keväällä kun se metsonsoitimessa oli niin siellä hytin tuvalla yötä noin ja kahden aikana sitten lähti kuuntelemaan metson lauluja no minä muistan piti olla niin kuin kahdella vuorolla että se oli minun vuoro sitten niin kuin yövuorolle veli-Kustu-vainaja sitten toisella - se Aukko sitten nousi ylös ja kuunteli metso lauloi siinä jossakin jota Kuiviksi Järviksi - niin se sanoi siinä sitten minun piti herättää velimies sitten katsomaan sen uunin - että lähden nyt hänen jälkiin että hän opettaa niin kuin minähän lähdin sitten ja joka oli se - metsä söi siltä ne vaattetkin että ne hetuleet meni vain jäljissä niin pitkä mies oli pitkäsäärinen kovaahan se koetti mennä kohti ja sitten piti aina seisahtaa niin kuin pölkky olla - ja kuuntelee taas kun se vuoro tulee että se ei kuule metso niin taas tulinen hyppy lähteä jälkiin minua rupesi naurattamaan sitten viimein niin että minä yhden kankaan laitaan sitten siellä niin selälle jäin maate ja palasin - enhän minä kyennyt tietäähän sen niin minua rupesi jo naurattamaan niin että niin siellä lähimaissa missä se olisi sitten jo viimeisen hypyn ottanut niin ei ollut aikaakaan siellä Apulin tykönä sitten kun minä olin niin kuului posahdus Aukko tulee ja metso olkapäällä rötköttää vain aivanhan se olikin erakkona se Aukko siellä Piekossa se oli kuudentoista vuoden iässä jo lähtenyt Rahjankylään se on tuolta Käännänkylästä kotoisin sen isä oli se oli ennen sen isä tuota herrojen ryytimaita laittamassa Ahon vaariksi sanoivat sen isää mutta se oli suivaantunut sitten kotoonsa se oli ollut rippikoulussa ja se ei päässyt sitten ripille isänsä vuoksi isä juorunnut papeille että niin se on ollut kortilla ja se on ollut ennen hirveän kranttua se jäi luokalle Aukko painanut kirkon oven kiinni ja sanonut että se on viimeinen kerta kun hän käy ja meni Rahjankylään kalapojaksi ja siellä oli ikänsä eihän se se oli täällä yötä tuossa Temperillä oli ja tuolla Apulin Kallellakin se Aukko niin kuin viime aikoinaan kun se oli täällä kylällä että se rupesi jo vähän niin kuin vanhenemaan niin joo se usein toi sitten sinne tervauunille noin niin saaliitaan ja se vei sitten hiiliä ja tervaa sieltä että se veneensä tervasi ja pajakinhan se oli siellä Siiponperällä että siellä taottiin jotakin ja niin toisin
no silläkö se eli sillä metsästämisellä ja kalastamisella vai
niin hyvä metsästämään olipa tietenkin eipä ne silloin aikoina sitä vaalinut noin mistään niin kuin hirvenkaadosta siellä kävi paljon noita isoja sotaherrojakin siellä Piekossa vaikka siellä nyt oli niin vaatimaton se mökki että niin siellä ne oli vain - tämä entinen Airo lääkäri joka oli täällä Kalajoella se meni tänne johonkin Lapualle mihin se meni kuolluthan sekin jo on jo vissiin sekin oli usein siellä yötä vain siellä vaikka siellä oli luteita ja kaikkia mitä tavallisesti semmoisia kokoutui yötä se lähetti Aukolle minä muistan viimeinenkin paketti oli tuommoinen melkein niin kuin ruumisarkku tuommoinen paketin lähetti että se oli aivan kahden miehen nostaa sitä minä olin myllyllä siellä niin se Värselli-vainaja sanoi minulle että eikö Eemi lähtisi viemään Piekkoon että Aukolle tuli paketti tänne että niin se niin iso että sitä ei ole häävi muuten kuin hevosella kuljettaa ja no minähän lähdin sitten se oli niin kuin rekikeli ja mitä se oli niin se oli kirje siellä sitten niin minun piti lukea se sitten Aukolle niin minä sitten vain sivusta otin sanan minä sanoin että se näyttää siltä että niin kun siinä oli uusia tuommoisia herrasvaatteitakin aivan sievä tuommoinen päällyspukukin oli ja paitoja ja jos minkälaista niin ja sitten siellä oli lihamakkaraakin niin - niitähän oli heti monta kiloa ja niin toisin niin minähän - tässä kirjeessä meinaa lääkäri että niin niin kuin kuitiksi lähettää valokuva hänen ja siinä ei ollut sitä mutta minä itsestään panin sen ja Aukko sanoi että kyllä hän sen tekee mutta tekemättä se jäi niin ei minä nähnyt kertaakaan että sillä olisi ollut se sievä puku päällä ää ei se ollut eihän se nyt aivan resuissa silti kehdannut tänne kylällekään tulla niin mutta muuten niin näin arkikamppeet kaikki niin että eikö tuo lie jakanut nuorille miehille ne sievät puserotkin niin kaikki niin en minä - soittamassa minä olin Aukolle ja Rahkon - Tuomas-vainaa tuli kanssa sanoi että niin se oli tuttu sen Tuomaskin sinne Piekkoon soitettiin Aukolle vaikka minä tiedä sitten minkä sitä meikäläiselle sitten teki kun ei se ollut rippikoulua käynyt että olisiko sille kuulunut soittaa mutta komeasti vedettiin vain no joo on siellä kai jonkunlainen taulu se on täällä kirkon ja hautalan välillä siellä keskimailla niin no kun siellä on niitä sitä sukua niin olisiko nuo vähän noudatellut että niin se tuli sinne mutta minä en ole käynyt siellä haudalla niin kuin koskaan vaan se oli se Ahonperän vaariksi sanoivat sitä se oli kevätkauden täällä noita herrojen ryytimaita laittamassa aina niin mainio ja siinä oli komea puisto siellä Aholla siellä - se oli aivan niitä ylimmäisiä taloja että niin ulkolaisia kaikkia ja ne uudet asukkaat sitten ne Käännän Pekan pojat kaksi siinä asuu niin hakkasivat haloiksi ne kaikki tuommoiset suuret ulkolaiset niin sanoivat minulle kun minä sanoin miksi te eikö teillä ole maata että niin olisitte antanut olla niin kun niin hyvää maata niiden alla sanottiin joo mitäs se nyt niin kun se kerran laittoi siihen oikein niin kuin näkyviin ihan ne -
no minkälaisien herrojen ryytimaita se oli laittamassa täällä
niin se oli jo nuorempana tietysti laittanut kun ne oli niin suuria ne ulkolaiset joo
mitä herroja täällä Kalajoella siihen aikaan oli
no niitä on ollut niin kuin Löfqvist on tuo joka on nyt tällä meidän lääkärillä se kartano nehän on sen Löfqvistin aikaisia istutuksia ne puut kaikki ja sitten taas Merenoja se nyt oli paremmin talonpoikainen no sittenhän näitä on Plassilla se Ollin paikka eli se oli ennen sekin Merenojan Joonahan sen salvatti tuon pytingin mihin ne on se kova kuusikko kasvaa siinä ja niin toisin ja olihan niitä niin kuin tässä pappilassakin oli ja se - kumminkin kävi niin kuin johtamassa joka paikassa niin Ahonperän äijä
no mistä se oli sen opin saanut mistä se oli sen opin saanut se Ahonperän äijä
sitä minä en tiedä sitä niin kyllä se oli käynyt jossakin tuolla edempänä niin ei se aivan pökö ollut ei se ymmärsi noiden ulkolaisten kasvien päällekin kai niin paljon että niitä ilmaantui täälläkin sitten niin kuin tuossa on on noita hienohakoisia joita poika tuohon istutti niin ulkolaisia että niitä on noitakin niin tietysti on jossakin senaikuisia arvaisi oikein niin
niin niin niistä muista erikoisista miehistä jos täällä on ollut
mitä minä tuohon sitten pitäisikö se Jaakko Koppisen elämä puhua silloin sodan aikoina joka on ollut tuossa - Junnikkalan mäellä asunut sehän se on pidättänyt nuo että ei ne polttanut silloin noita Junnikkalan taloja Saaren talot ne poltti tuosta ahteelta mutta se Koppi oli ollut siinä viidentoista vaiheilla ikä se oli piileillyt koko ajan siinä Junnikalan mäellä vaikka ne täällä rutsit kiersivät joka paikan vahtasivat jo ja niin ne oli polttajat ollut sitten tuossa nuo panivat palamaan nämä Saaren ja Heusalan talot tuossa ahteella ja polttajat Junnikkalan mäellä sitten olleet justiin ja Koppi luurasi siellä se kun ne lähti hyppyyn - Untisen mäelle polttamaan sitten Untisen mäkeä Koppi säntäsi heti ja pedeillä runsuissa valkea sammutti ne seevasi ne talot se on ollut sitten niin kun se on asunut siinä Junnikkalassa niin se on ollut kai sitten jo hyvin niin kuin juoppo kun se on aikaisemmaksi tullut ja se on sitten se oli sanonut että niin kun se joi niin visuun itsensä että niin kaikki peltokamppeetkin niin se oli sanonut että äestä oli kaikkein vaikein juoda että kun hänen piti selässä se kantaa tuolta vainion perältä tänne kylälle joo piikkeineen no niin se on sitten niin sanonut että hän ei kauas kuole niin kuin kirkkomaalta no eihän se kaukana ollut ollutkaan kun se oli kuollut sillä oli ollut sitten kolmekymmentä viisi kopeekkaa liivinplakkarissa että niin kuin soittajille ostaa viinapullo siihen aikaan no kun se oli sitten viinaan kuoli kai ja ne siunaamatta haudattiin sitten sillä lailla ja sitten oli ennen se paarihuone oli tuossa Palinille kun käännytään tässä vasemmalla puolen siinä - sinne aina toivat melkein lämpimänä ruumiin kun kuoli aina ja niitä oli aina siinä ja siinä oli lukolliset ovet vaan eihän ne hautaloista aina hakenut avainta sen niin väännetty sitten jo lukot rikki että siinä joku pönkä vain oli vaikka siellä oli ruumiita niin se oli sanonut että kyllä hän kunnialla haudataan silti kun niitä ei siunattu paljon enempi kuin joku muu raato ja niinhän se kävi sitten no se oli Kopin arkku ja toinen jonkun isännän arkku sitten siellä paarihuoneessa pyhäaamuna sitten haudattu se olisi Koppi haudattu siihen tapulin sivuun johonkin sen hauta siinä oli ja ne oli molemmat - ruumiit siellä mökissä sitten no eihän ne kantajat tiennyt sitten siinä oikein kumpi se on ja ne otti Kopin - arkun siitä ja kunniallisesti haudattiin sitten vasta omaiset huomanneet että niin se ei ollutkaan heidän isä sanotaan niinpä että se oli Kopin ruumis minkä sille teki sitten Koppihan sai - komean hautauksen joo sillä lailla eihän siellä ollut teko oli tehty Koppi vei vain ne oli sanonut ihmiset että tuossa sen viimeinen temppu oli joo se oli sitten kun se Junnikkalassa asui se oli kerrankin syksy ollut riihelle ollut menossa ja vartalla lyönyt kiviaidan kylkeen ja sanonut että nouskaa homenokat ylös - kun se yritti riiheen aukaisi ovet niin siellä kun pöly löi ja kaikki elo oli Kopille tuli lähtö sillä oli elämäkerta niin
oliko se kalajokinen se Koppi
kaipa se oli syntynyt sitten kun ne oli kaikki täältäkin pakosalla niin se vain piileili että ei ne saanut sitä niin kuin tapetuksi vangiksi vaikka ne oli - ne kun ne yritti ne polttajat Untisen mäelle polttamaan niin silloin jo kasakat tuolta Paskamäen tietä takatanhutta niin ajoivat sinne että ne joutui hyppyyn ne on ollut niin likellä niin tämän tähän ne sanoi onko se täällä missä se on niin niin ne ensi kerralla niin tuossa tiellä tapasivat sillä tännimmäisen krintin lähellä ne oli vanha pari ja kaksi nuorta miestä oli ja se toinen sitten höpötti vähän jotenkin päin Mannerheim Mannerheim minä sanoin aasnoi hoo komoovo heer hai teliju ne lähti minun jälkiin ja vein sinne - ja ne kuvasi sen sitten - joka kantilta siinä vaan se että niin eihän minä tullut sitten tietämään oliko ne kuinka likeisiä tälle Mannerheimille mutta sitten tuli toissa kesänä jälkiin niin tuommoinen pitkä auto aivan nuorta väkeä sitten oli tyttöjä ja poikia ja niin siinä oli sitten niin suomalainen mies yksi joka no ne tuli koko joukko sitten minä vein ne siihen haudalle ja ja ja oliko niillä jotakin tuomista siihen - niin kuin ne nyt toi sen seppeleenkin tässä menneinä kesinä siinähän minun piti olla sitten sitä kenraalia vastaanottamassa kun Kivioja meinasi että se taitaa vähän oudoksua kun hän klämppäisemällä käveli että eikö Eemi ottaisi vastaan minä sanoin että no joo kyllä on komeasti käsi päähineessä ja ne lähti sitten heti minun jälkiin ja Kivioja oli sitten siinä kirkon takana vastaanottamassa sitä mutta minä sitten adjutantit vein sinne haudan päähän sapelipojat niin ja siihen sitten kahden puolen taulun eteen ne sieppasi niiden piti se on vaikea asento tämä sapeli olla koko ajan sitten kun siinä kansa oli että sitten vasta kun viimeiset lähti niin minä sanoin että selvä on saivat pistää sapelit tuppeen no minä jouduin luokalle sitten pappilassa siitä vielä pappi joutunutkaan sitten kun se oli niillekin näytti kirkon siellä ja niinhän se oli niille ruotsalaisillekin jälkiin näytti niin niin siellä sitten joku piti niiden kenraalijoukon kanssa juoda kahvin että niin pappilassa kirkkokahvit joo sitten tulee pappi hän oli pyörällä ja niin toisin maitolasin kanssa tulee sitten sinne koolaamaan niille herroille siellä oli nämä kappeliherrat kaikki niin följyssä minä jouduin luokalle siellä kenraali kyselee että onkohan se ollut kuinka korkeassa arvossa tuo joka heitä vastaan otti että se näytti että se kävi niin ripeästi sillä että mutta kun ei Kiviojakaan tiennyt siihen vastata miten se on niin että minä olisin vain sanonut että on - ollut kaksi kaluunaa käsivarressa niin kuin vanhemman - aliupseerin arvo ja sillä lailla että niin minun piti niiden kenraalien kanssa sitten juoda siinä jo ensimmäiset kahvit pappilassa siellä oli laulukuorokin ne kolme laulua lauloi kirkon portaalta sitten siinä ja olihan siellä ja naisia iso lauma oli sitten siellä tapulin portailla ja ne oli ihmeissään sitten miten minä olen nyt johdossa ja noin isoilla herroilla joo

joo se kävi se toinen porukka ne otti kovasti valokuvia siitä sitten niin jotka oli käymässä niin se on kai Tukholmassa tuota sukua se on ollut tuota kirjassa se puhuu tuosta ja tämähän se on poltattanut ne talot pois edestä että rutsit ei saa kortteeria ja siltoja tehdä niistä no kun ne oli nämä sillan polttaneet samana iltana oli ollut niillä uusi kapulasilta tykkejä viety yli Kalajoen niin hajotettu joka mökki mitä likellä oli ja lyöty sillat mikäs se nyt oli niin se oli ollut tuolta sieltä teidän kohdilta se on ollut joo nehän ennen vanhaan sanoivatkin - ryssän sillan paikka siinä se on jossakin ollut että se paljon hyödyttänyt nämä - ne sillankin poltti niin pianhan ne sadat miehet niin kantoi värkkiä ja toiset löi krenkkuja niin on sekin ollut jotakin

no eikö sitä ole tuota pappilaakin silloin ammuttu silloin sen sodan aikana
minä - on kai ne vissiin asuneet en minä tiedä oliko ne rutsit tuolla pappilassa kortteeria ne meni menojaan aina mutta se säilyi tuo pappila on siihen yksi tykinkuula tällä joen puolella tuolla Plassinpuolipäässä niin räystäshirren lyönyt poikki niin tämähän siellä nyt paljon savunnut siellä katolla ennen aikoina aina

minkälainen se oli se Ingman
joo minä olin poikanen ja sillä oli kaksi isoa koiraa aina ja silloinhan se tuli tuo lammaslaki niin kun ne yön aikana kävi repimässä lampaita paljon tuolla merenrannassa ne koirat ja niin vaan kun ne oli päivät sitten kotona ja isä oli sitten Plassilla ostamassa pajun parkkeja se oli Merenojalla se mutta isän piti olla siellä niitä silti ostamassa että ja tuli hirveän paljon kun siinä oli kaksi noita suurta makasiinia niin ne oli aivan täyteen tuli ja sitten niin muuallekin piti niitä sumpata missä vain oli joutilasta mökkiä ja nämä Nisumaat ja Nikula niin oli laiva Ouluun sitten Åströmeille niitä seilasivat kesäkauden että nehän ne pelasti sen Santaholman Siivertinkin silloin kun se Kalaja-laiva oli täällä käymässä niin kun se kaatui se luuppi tuolla Letonnokalla ja sitten tämä tämä tämä niin Nauhan Jaakko niin pelasti sen - niin kun se luuppi kääntyi kovassa merenkäynnissä kovassa lastissa lähtivät neljä miestä ja siinä kaksi hukkui heti niitä kun oli täältä Kristiinan läheltä ja se olisi se Siiverttikin hukkunut ilman sitä Jaakon - vaan kun se oli suullaan se iso vene niin se Jaakko sai kauluksesta kiinni sen ja vaikka aallot meni yli toisinaan niin se silti piti ja puukon löi sinne veneen köliin kiinni että se paremmin pysyi siinä ja tietää sen suuret aallot niin nehän meinasi viedä följyssä se sanoi se Jaakko minulle että niin se vei heti ne se oli Täätelä ja Narva-niminen merimies kun niiden piti sen Kalaja-laivan sitten kun se oli kahdeksan vuoden reissulta täällä Mansikassa käymässä mihinkä ne nyt tekee tätä uutta satamaa niin syntymäpaikkaansa katsomassa että niiden olisi pitänyt sitten saada se luuppi sinne laivaan silloin aamupäivällä lähtivät ja kova pohjoisen myrsky kävi no sehän kaatoi sen tuolla Letonnokalla kun suuret aallot tuli ja no ne havahtui kun ne palasi Oulusta sitten - Nisumaa ja Nikula jotka nyt tuolla Plassin perillä on asunut siellä Lepistön perällä seilasivat Ämmään ja paiskasivat ankkuriin siinä laivan ja toinen - jollalla souti maalle ja lähti juoksemaan Plassille sanomaan miten siellä on asiat että siellä on suullaan luuppi ja siellä roikkuu mies sen päällä että ne lähti - isolla veneellä sitten soutamaan sinne ja nehän sai ne pelastetuksi sieltä vaan se oli ollut vain tiedottomana jo että niin no se kävi se Jaakko tässä meilläkin - minä sitten kysyin vain siltä kerran että niin että mitä hän sai niin kuin kaasia siitä Sipin pelastuksesta sanoi että mitä että pari saijukuppia silloin kun he tuli rantaan että sen että hänkin oli jo niin väsyksissä tietää toinen roikkui siellä kovassa aallokossa ja itseään pitää siinä veneen päällä niin se sanoi että ei hän ole saanut mitään niin se sanoi että hän mielisi sitä kivitaulua kun niitä jäi sitten siihen kun heittivät sen hiomon pois joka sillä on täällä haudan päällä se oli liipattu neljältä - niin justiin samanlainen kuin Merenojan Joonan taulu se oli mennyt sitten konttoriin ja selittänyt asiansa että niin että Saaren Eemi kysyi häneltä onko mitään kaasia niin kuin Sipin pelastuksesta niin kuin saatu että ne oli kysynyt sitten siinä että niin mitä hän niin kuin no hän ajatteli että niin saisi sen taulun siellä ei ollut monta noita jäljillä mutta ei tuommoista ollut muita kuin tuo yksi enää